حيواني المفضل أو حيواني الأليف المفضل هو القطط. <hesitation> أحب القطط أحسها مستقلة وذكية وشخصيتها فريدة. أشوفها مريحة في التعامل وغالباً ما تكون لطيفة ومرحة. <hesitation> القطط تجلب من الهدوء في البيت. <hesitation> تجلب ذلك الجو وأحب كيف إنها تحب اللعب وتستمتع بالجلوس بجانبي. كما إن القطط تحتاج رعاية جميلة.